Katir ke ana ayyami minas saba, bal shakwal basawwi hu dabas kan gammate min fajir, mashet sallet maʼan jamaʼa, assu kan gabbal waqit tal kassha shiye ke ba nam ke le saʼa dadda bagum bajahis faduri wa khassil kashimi auwal kan ja has faduri dadda bal barrat bas takit lel khidime.